Bu, chacha, qualisquiá sabi, essus no están güenus dela cabeça! Escapás d'izil-ti que no pongas la teli quandu tú ni tienis. Yo deque los vidi ya no m'enllenarun el oju. I me precupé, porque me dixi: estus les van a dal calda al probi Matías. No sé qué me vas a cuental peru quiciás que deviás de ponel una cámara o algu porque m'esconfíu que t'apreparan angún enreu i aluspués se lo espricas tú alos cevilis.